Mangotraka ame maripana ambony, maripana ambony gne gny afana ame altitude ambony, satria <hesitation> mety hoe akekigne masoandro izy, aminizy maha ambony anazy igny tonga da tselatsela vao da mafana e rano, misy volcan koa ambany gnao, de io izany otrany e tenan'igny volcan iny, iny rano iny da lasa mafana amijay izy avy eo.